Pues náre ni rchiglaza nez mexi re’a riu ga rathe comid ni riu ga tort ni, riu ga get-gëx ni riu ga tac’w ni, dëte mexi re, tchi riu gaza racomid ni rninu ra este ra giny-dóh, gulá ra cald ra, riu gá ni re dëte mexi re, run ga raba loony, velna xi lony, za chi rack tugul chi rack’a rziu garaba comid, za gá lagá ra cald, ra moly ra, rathe ga comid rziu raba chi rack th lony nes mexi re.